<hesitation> عادة ما نشتغل حوالي أربعين خمسين ساعة <hesitation> في الأسبوع، بالنسبة للإجازات ناخذ حوالي هذي أربعة خمس إجازات في السنة <hesitation> وإن شا الله نريح بيهم، لكن العمل دائما الأغلبية مستمر، والإجازة <hesitation> يعني ما تاخد مدتها عادي شهر أو أسبوعين.